<hesitation> tingue yo oñono kanda ki kuii, uñono ya'até, té nguili kanda kuili ihó nguixa, un yo ki kuiyaté un ihó ihó nani, na ku tu ihó nani ni kutu anó no né ninguo, ko iho kuii kuii nguixhi nguili xa ihó nguixhi nguili, xa inka diyeta dangui ni xhitá onga kuan davii té hon dikuii ihó ditondo ihoté hon xa inka kuidate yanti dandi tu oko mo'ó nila dixa ni kon kangua, na yuaté kue kue kuenité ku kuitaxhi ya'á, <hesitation> yichi, yichi nrida ni tuyú nruyu ya'á té nguixhi nra nguego kotoño nro no.